Kô amin'ny andra ziôty zen̈y koa fa mbola maro raha tsy manjary amy donia ty, tsy endriky pôsibla araiky zen̈y e. Ia, fôtony mbala maro ke na olo araiky zen̈y man̈ano raha manjary. Fa koa fa maromaro tsy man̈ano raha tsy manjary amin'ny fiaraha-monin̈y, fa tsy tatra edy raha zen̈y.